Vyombo mbalimbali vyekorera haghire thufuria nyungu haghire na flampeni, thufuria. Kwakorera vinduvingi, kwakorera marughu, kwakorera mchele, kwakorera vughai, kwakorera hata kirembwe, kwakorera vyungu, kwakorera kirembwe, kwakorera maghobe, kwa korera marughu, kwakorera kole, kwakorera makande, kwakorera kana, kwakorera kana, kwa korera mapere. Kole kufurie, hena flampeni, kwakorera maandathi, kole ni chapati kana kwa kokora haghire flampeni hiya vachikorera mapere vachikaangia mapere.